जस सऊदी अरबिया भी ह तो तेइको के संस्कृतियाद भी खुब अछि ह। तेइके भी नाच गाना खुब होन। ओर तेइके काफी व्याप लाईफ स्टाइल ह। ओफ ओर देश विदेश दी लोग तेइके काम करदे जाओ। कइ कि तेइके आचे पैसे कमाओ।